जखानइसे इय धर्तिय मा मनसेक जनम भेलइ तखनहिसे मन्सावह डौल डौल बुधी बिबेक फैले लगलाई । मन्साव सबह दतिवन तेरे दात सबह मसइ । दतिवनी तेरे कहियो निमिकी दतिवन तेने दात मसइ, कहियो पिपरक डार तेने दात मसइ । कहियो बकैना क, कहियो कागतीकी । एसने काकाके यापन दतवा साफा करइ । यापन दतवा मा फोहोर सबह लागे हैने देइ । हसे ओसने कके भितरा से ससवा बसाइ रहइ उ ससवा बसाइक फेरके कम बनोइय निमिया तुल्सियक डठवा । ओसने कके याजु कालुक मनसावा ह उहे दतिवन हैने लगाके याज काल तुथ पेस्ट कहसाइ न ओसने सबह लगोलही दतवमा मसलही हसे गोरहर बनोलही । झकझकौवा बनोलही । हसे ससवा फेरी ओथिजा हैने बसैलही । ओसने कके एकर इहे काम हलाई तुठ पेस्टावक ।